नाली भि द्वी तिरे व्हंदिन। यो त घौरा भितरे नाली, यो घौरा भेरे नाली। घौरा भितरे नाली चि त तेते आप आराम से तेमा बजार बे एसिडे ब्वोतल ल्यावा, एसिड तेमा डाल द्यवा, स्या नाली अपने आप साफ व्हे जलि। ये का अलावा दुसरि चि घौरा भेरे नाली। घौरा भेरे नाली आपते हर हफ्ता साफ कन चेंदि। अब स्या साफ कमण्ये कन? तेमा य त फिनाइल डाल द्यवा पलि, फिर तेमा फिर अच्छा से कुछ ओर एसिड वगैरह डाल द्यवा। फिर तेमा अच्छा से सीख वला झाड़ू से झाड़ू लगे द्यवा। तेते साफ करा तेका बाद साफ पाणि से तेते साफ कर द्यवा। आपे नाली साफ व्हे जलि।